Ny laborety e da fitaova manampy amin'ny fitantera enta mavesatsy amin'ny alalan'ny famorona fiara kely. Manamora ny fitantera sy manampy amin'ny asa koa io. Ny olo taloha da matetiky da io no ampiasandreo.